Mi ricordu chi quann'era picciriddu me matri ogni simana mi facia lu bagnu dintra la vasca, era di vennari, e pi mia e pi me frati era na speci di festa. Ricordu comu ni strigghiava chi macari a li voti ni struppiava. Però pinsannuci eranu tempi chi lu nenti divintava tuttu e ni divirtiamu veramenti cu li strocchiuli.